La banco taqee' la cooperativa taqee' pues nkamaj reh nanawaqsaam ameeya o reh nakamalam meeya va ro'na wila cha k'eh taqee' la nkiikamalaj meeya reh hat naa wila mood na pues najaqam janaj ati'eenta nanakorpiim awak'aal nakorpiim apaat wila k'eh winaq na pues kikamalaj kimeeya reh chipaam banco reh wila mood o pan cooperativa va y nkikamalaj la meeya loo' reh ya sea reh nkikamana pan pankak'aal k'eh nkitik kii ya sea lo ke es la café la pues wila k'eh nkikoj la reh nkitik la ooj la chee' ooj taqee' y reh are' keh nkisaa pues reh nkii reh nkii reh keh nkaqsaam kiib' va wila ch'ahqon nkii'kaa reh nkikorpii kipaat nkikamalal la meeya ja'ar va ruu' la banco taqee' reh nkikorpiim ya sea reh reh pan kipaat o reh nkaqsaa janaj kipaat ch'ahqon kii reh nkiik'ayana nkikoj ar je'ee la winaq taqee' ke nkik'ayaj tziyaq y nkik'ayaj re' xajab' nkik'ayaj re'eeh qa'b'eh taqee' muebles taqee' reh Reh pan paat tonses onteera la winaq loo' pues <hesitation> kii ki'oo pan lo ke es junaj banco pan cooperativa reh nkii reh nkoqsaa kiib' ch'ah qoon ka'ar reh nkii reh pan kak'aal taqee' o reh nkiloq'om janaj kak'aal wila winaq taqee' nikikoj ar reh re'ee reh nkii je'tii junaj winaq kee wila rii carpinteria pues riloq'om qa'sa taqee' reh rikamaj reh nrikor piim taqee' la la lo ke es la mueble va ch'ahqon cha ja'ar je' laa wila kiti'eenta reh nikijom pan kiti'eenta reh nqoqsaam kiib' ch'ahqon ja'ar nikikoj reh laa lo ke es je'tii nkaja re'ee reh nrik'ulumja janaj o reh janaj confirmación o janaj comunión wila raat reh janaj tah rimeeya toonses janaj richap riib' laloo' kuu' keh pues janaj keh ki'too' wa ja'ar reh ja're' janaj re'ee pues q'uun raqsaa riib' y reh keh ja'ar kitoo'ar kiib' va reh tanto komo keh nkitoo'ar kiib' janaj ritoo' ar riib' reh ja're' reh reh na y si najaam nawaqsaam a meeya y nawaqsaam ameeya je'tii niq'ar ya sea pan la janaj banco o pan janaj cooperativa